أول شي أنصحه إنه يبدأ بتمرين رفع الأثقال مثل: السكوات، والظغط ،كمان يظيف تمارين اللياقة البدنية مثل: الركظ، أو السباحة ،التمارين المركبة مثل هذي التمارين الهوائية تساعد في بناء القوة ،والقدرة على التحمل، وأهم شي -إنه- إنه يهتم بتناول غذاء صحي مع بروتين كافي عشان يدعم نمو العضلات يبدأ تدريجيا ويتأكد من الإلتزام.